راح أقدم <noise> -كبسة- كبسة دجاج لإنه يجمع بين النكهات الغنية، والتوابل المميزة، أحب إنه كيف استخدم مكوناتها طازجة وأعطيها لمسة خاصة بالخلطات السرية <hesitation> أتوقع إنها تفوز لأنها يعكس التراث والثقافة، ويعجب كل الأذواق ، كمان المظهر يهم فأحرص على تقديمه بشكل جذاب.